U salo eron mar salo menia biteni. U salo. kate ngueriu salo lue. luemen turu otoho tsi a lua luemen turu sipi. nu wila u pili. lue ngatseiemu pili balute kasemen. kas hagogosemen balute kasemu salo. parpara koru a sipinen. kas gugonemen. kitse men. kits gono talemen. e kato hakape lala tua kits a pan ne. Wanken has me nu otoho. otoholue ngatsemen. ngats kupemen. ngats kupum. sis taleiema tsinu nen. kits gugonemen e kato hakape lalu panu salo. Lu talem u panu salo te kitse mulalu tru pili. wile tsiu otoho. oke. lo pile tatakono talanamen balu te salo talema bita. lo pilenemen balute salo mien a bita. tru puta. salo hagogosemen i puta tsi lo salo hagogosemen u kukubi yru luma. kopina luma. ololona lume iogana te susohoria i iahana rum te soho ria. Mamana makum te ka mialu u salo te salo banena bita Taholo hanigantoa hasina. tru salo. poata te heru hase no sala bita. lue ma napin tare mi tats ke gona skapa kopis has ma tru salo. A poata te salo hakapa milu. lo tohu banemen. mamana bite kana tru salo e pururuku hakapa pouts nuahasina. U salo has. a poata te kui memilu salo te salo bane milu a bita. e lu hatshats nua has nena a rek. akan salsalo bita tru tolala. Te rek tun memilu a bita matana bio. harerehina luma. Iahana luma tamulu i iogana. Lie roron haniga baleieg u salo pili. salo te luwria tutu wile. kalanu pili. Neron salo hagogosoo hanigeiena ahana luma na matana bio. na mats makum te kui hagogoso koru rara te sasalo na men lu tra man makum te totos ria na te pipi ria. ba mats tuelet. tra mats makumin hahusa, u salo pili e kui nua hasina pana tokui. Te ranga ggula lia. lia leron haniga baleiegu salo pili E sasalo hats hats koruna. wanken hasina kotolana. kabi kotolana tsponi turu salo pili manapin salo haniga balenia biti kotolana. Kaba tru salo pili te use emen lui han. i han u salo te ranga nemulumu pili e salo hatshats haniga koru baleiena bita. Lue salom u kukubi te luemilu i kopina luma. trats bun opu tamulu. iahana luma trats bunin opu tamulu,. U salo pili lu hatshats haniga korueiena mamana bita. lo pile tatakono las nemen ba lu te salom. taholo talem a bita tra man makum te ngilin sasalo nemulu.